Namo eha ke evi atonamo, afija tai eto vuvuto maha tai ke do hei ingikarana awo atona. Mirerita henai awo ke do hei ingikarana awo atona. <noise> Maha na aja nau meni aja imo endai iji dipori nimo korere eni kiae, ambureri eni kiae, sari eni kiae tefo akarimi pajiretoa amita ke awo enaro aja, amita joi amo nimo evito ereto awo no ingeni kokombeto mane iyatoa auretoa nimo awo eto koko eto mihe awo pure o atoa, no pambari amo ketoa akari pambatoa akari overekatoa, imo dei iya foa awo tijumba notei awo mijo aja nimo angato atoa kito imo endai awo iji dipori miretoa ro aja, nimo nimoha nimo aire sisae atoa imo ietoa auretoa ingenemi utuemi, tirimi kito tiri eni ai atoa kito awo nimo enda emi. Iji dipori mane miretoa nimo awo iji wai afija ta ke hija ta ke hija awo beko eto ambuto. embo eto ambuto. meni ehai ambuto. Awo eto re nimo ke ena amai uketo awo nimo aire ah atoa, nimo nimonuha andoufo no gumai ai atoa nimo awo iji wai nimo amburetoa ro aja. Amore tujumba awo aja amai uketo nango akari emi, isa akaremi, umoro akariemi osa - osa te hanenate vuvuto pambuto awo miea awo indiea ufuea osa - osa, mea enjo hoika mea awo enda emai awo nango iji dipori mirora uehawo ke awo aja. Awo eto nangota e- eri aureri mireri amo akari be eto ututa popojeketo nango amo mea enjo hoika eto tofo hera ka osa - osa hanana umoro kamoro akari awo ue awo inderi bari amo awo bara inderi akari awo indiea, awo enjo hoika hito - hito mine ara ueh osa - osa ueh hanena ueh mirora ara ue aja, wasiri re evo ueh indai iji dipori meretoa, wasiri evi noea mirai amo nimo iji wai evi toato kijo aja avombotorewasiri re evi ueh awo imo endai embo eto pamone eto hurieto uketo awo miretoa kijo aja. Avombo maha ta ke onje karari ke awo jokaja amo dekato eto nago nango ha nangota iari aureri awo ingene - awo ingene kokombeto utu angato eto mea awo endai iji dipori mirora ueh awo aja, amita onje karari awo nagotai mmija awora. Mine amita bemo nango amita ke hingera, afija ta ke ingera angato nogo maha ta aha ta ke ingera ami nango endai iji dipori miretora. Avombo wasiri tapa evi heako uroro awo nangota meni undi ketora tapa ami afija ta aija vuvuto maha wasiri evi arimbari evi nango amai ai nangota ve pambatuja awombotore emo mireri ta ke awo aja onje kariaja. Aja no ajeka tunga ufue awo evito ereto pure ueh, no aje ami no tofo hera eto no orope dai mera awo imo oveve eto kouro awo nimo awo osa - osa ueh inda humba ueh awo mijo aja. Awo eto mireri emo, emo mireri akari ta ke awo aja mireri iji dipori miretora awo aja, awo eto nango endai miora tapa eto maha tafo vuvera eto vuvuto eha iji nangota amo maha amo maha mo eni eja awo mane atora, maha na afija na do ei kera awo nango endai wasiri re awo ueh awo nango endai diporire metora. Nango enifu amo afija ta maha ke awo ake aueh awo nangota boavo tapa amo mauteko awo enda evi tourora sasari ora amita be amo afija ta maha ta ke aki hera ai ingito ke awo ake ai ami nangota nameni kamameni pajireri boawo eni amo nango mautebe awo toure fora. Avomboto akari re afija ta ke awo ingito osa eto amai nango enadai everi mireri iji dipori atora, avombo onje karari evi jokaja amo ke amo eha nangoka mija eto pambatuja wasiri evi humbuto awo jokue awo nango amai nangota tofo nangoha - nangota ando amo guma atora nango isa siosa mane atora isa akari ke akari umoro akari inda humba akari ueh nango endai merora ueh awo aja angatonogo eha emire awriri re awo ueh nangoeha re vutofue mera evira. Awo eto wasir merevi aja imo wasiri evi atoa kito awo nimo endai awo no nameni kameni eto embo da amai mera ami nimo kito awo pekatora embavo embavo emite tofota ajete amo embo eto pamone amita be amo eta mamota ke ingija ami. Wasiri ai jukue awo vuvuto awo ma mireri ai vuto ukiora awora, enena mo ma embo era pamone era, eto embo haingote era awo embo mireri awo angato mirora ueh onje aja tapa amai nango ehare awo ueh mera. Enjo hoi enifu amo pure ke evi ai humbai ora amo afora enda emo tourora amita bemo ke ereka do ora afija tafo mi ara eto maha tafo mi ara amai mirai ami awo eto enenata amureri awo auto tufo uja. Avomboto pajirebe amo afija ta ke amai ingito awo hera eto amai nango miea uriea kovea indiea ufuea osauea nangota enjo hoika hanena ueh awo miretora mireri do ore vuvuji betapa awo jikoru pambatuja amita joi awo wasiri eni eni ami vuvuto nangota eviri mireri amai horeruja awo eto nangota tiri emi hito kouve awo nango sasamuna awo senekure awo akari pere nango aire atora eto nango indetora nango evetora nango ieatora nango auretora rate nangomi siro evi nangota henai orembari angato mirai awo nango eah ari onejete ueh awo sari hambatora awomboto aja nau meni Everi mireri ta arimbari wasiri re evira ro aja, nimo emengato ueh awo endai awo enjo hoika nunga ufoe ke tumo ke ai mirai nimo ma akari peka mi hanenami miretoa ro aja avo eto endai nango eha mera amo afija ta ke amai do ami uketo nango ai miea awo osa - osa pekate nango endai iji dipori ba miretora awo aja. Angatongo enda emai miea awo nango pur o avunde - avunda humbari parari awo angato ueh o nango endai iji dipori be mirora ueh aja, eto ke eni awo jokaja amo nau meni aja. nimo awo urari kovari oeh sari kimu uja ma no aje haimbeto kuja. Eh awo pere awo mane auh ketuja aja iji enite awo nimo humbujo parejo mane pasemtuja na pasimburuja inderi pasimuruja angato nongo o bara pasimbeto indiea awo nimo osa urou eto no meni undi awo inderi awo indiea osa uro awo ningo endai iji dipori metova ro aja. Iji enite amo nimo pure awo nimo pure awo koa rate humbari parari awo kiae kito no aja amo evito au napere - napere basimuro pasimburo awo indiea metora no aje da tapa te awo awora, da eni ke tunga enite. Ami vuvuto imoka jimbuto meah amo inderi tapa awo inderi tapa awo indiea amo jo usa mane atuja ro aja, awo embo nimo amo embo amo umo pemite eh awo embo no pamone deki eni awo humbutokito awo umota humbau ketuja angatonogo ombota humbau awo pasimbeto awo indiea kouve osa - osa ueh awo pure bouvu no javote - javote, awo nimo te no ajete ufue awo miretoava ro awo aja, amo onje karari eni awo jokaja amo eha amo nango evito ereto mija amo wasiri jukue mera evira. Afija na maha na ke ereka do aja, betapata jikere nangotai eih awo nango iji dipori vutofue mera evira eto aja nimo endai no enjo hoika no maro maneka awo osa - osa ueh indiea ufuea awo mijo aja eto ke eni aja awo endata hane ai aja, enda imo uriea kovea pambuto enjo ta ai vuvuto kito awo orembejo ija. Amo no mane no enjo tara nimomo do enekoa emai pere uriea koviea mijo aja vuvuto ai giriketo awo ejo ija evi no eih vuvuna awo namo nau eh vuvena anga ejo aja mane tefo uje nomi horembari nomi ue awo imako eto ke itoko bouru itoko atoe Anga ueh awo akarimi mea osa osa anga ueh mijo naja. Ifo eha emi awo meni eha ta keri siro ami ari enite kanite ora rate afija ta eto vuvuto maha ta amita tunga humbari amo eto koko eto do ekera amai uketo awo nango are ueh ai jikama ueh awo nango inonota mera angato miretora. Nango mi ifo eha emikote siro eha keri eha amita joi uketo awo nango mi afija na do ekera amita hane awo mane nango mi eh pirukatora anga ueh amo ke itoko tumo itoko ueh nangota mireri evi maha na dekato evora mirora hija amo aikatora. Avumbotore tunga bari osa ari afija iji te amo enana amo di pajire manera enana ta meni amo tapa eto, tapa eroro. avomboto enana emi enanata meni awo guma ati ara, amo eto koko eto ara rate nango amita meni undi ami meni ve eha jokora awo be eni eto jokora awombo nango mi meni awo onje kareto umbuto hioro ari akari atora ara ueh ora awo isokoto surumane uja. Avombotona afija na onje amore jokaja, maha na onje emore jokaja enjo hoika engato awo angato eto indiea ufue mea evo akari ueh, osa - osa ueh hana hana ue awo mivo eto aja, ninemi ke ena awo toto ninemi ke ena evi toto keri no ami ueh gainha gainha ueh ari enite kainte uh toto, nau meni nimo endai iji dipori mane atoa no sari mi auto au nimo tufo atoa kijo aja. Angato ieah amo tofo nimo nuha tofo te keaja namo no maha aja namo enda emai namo pajene pajera nau boawo tapa amo eroro nanera aja, ainga bera ro aja rate afija take inai ara ami mirai sasari eto mirai ore nango eroro ni maha tafo eha mera amore nango awo ajija ta ke inikarara amai aire aranango eha pajito awo ningo ve hiare pou - pou ovavura awombotere afija ta maha ta onje karari ke awo jokaja ai uekiea nango eha mera evira eto wasiri amo re eha ora tapa amo nangota undi meni mi ketora tapa emi heako enana ta ve do vuvuretuja ami amo wasiri evi jikoru amagato pambatuja emo ke emo enda, enda evi sirerembure awo ke emo afija ta ke emo ma enda emika hiarira. Avombo emo vuvuto sari oie vuvuto sari oie ke emore vui eh angato pamuea mija awo nango ehare mera avomboto re osa osa inda humba akari awo endai ueh enjo hoi eto awo mirora ueh pure re awo jokaja awombo nango eha eh meramo nango tefo siosau o tefo orembari ami ueh mira ra. Nango afija mi eto vuvuto maha ta ai eto onje do hei ingera amai ora. Rate enjo hoi nane kameni enifo awo ke ingai ara amo ningo ha ueh pambue afija nta maha ta ke do jokaja amo aikure pambora ueh awo ari enite kanite, mireri eto koko eto mirai anga ueh mera enefu mo sari hafura, nango tourora, anga ore awo nago awo nago endai vutofora avombotore afija ta maha taonje karari ke evi jokaja, amo mane mirai atuja mo mane mirai atuja, wasiri miretuja iji jua nanjiko miretora amo ke mi nango tiri jikito awo humbuto pambatuja, tapa amo ke evi ieah nango eni aiketo mera kito amo ke emi uketo awo wasiri jukuruna afija ta mahata ke do jukaja Amai vuvuto vito ukatora eto awo ke eah ami mera awo eto ifo eha emikote afija ta onje karari ke awo ke pajiribara eto ke amo kembe - kembe awo aja. eha nangota mireri ai ijikoroi eha kouve mera, avombotore nango tapa - tapa ami enda emai nango iji dipori mireti atora kito amo nango <hesitation> enjo hoika nameni kameni ka tefo keke hoine akarimi, inda humba akari emi, osa - osa mi aruna, osa - osa atora tapa ami enda emai iji mauteko be guma atuja, awo maha mi ke awo angato hei ingikarana. Ai nango eha ami wasiri ai jukuea awo miea for a evira avomboto mire emo kembe - kembe, mireri emo nang meni eha ta manera amo afija ta eto maha tai eto vutofuja. Avombo mireri akari re afija ta eto maha ta mireri ta ke awora, eto maha ta afija ta wasiri awora. Wasiri eha nangota ta eto iji ehata wasiri amo wasiri jamo manera, wasir amo o kakesa mina wasiri maute be ora afija taire eto maha taire awomanda. Enanatai amo tunga humbai awo miuja avomboto enanatai amo mireri jamojamo eto enana amo di isoko eto di pajire mane enana ta ve amo ve tapa. Eto tapa eroro awo miara eha emikote nango meni ehata iji amo ve mi karekuruja uja tapa ami ari enite kainte deki tutumo tutumo ari wasiri deki enita ara ira deki da enita wasiri ami vuvuto besi ufuja, avomboto nango awo overeketo afija ta eto mahata ke jokaja eto mirerita ke jokaja ai ukatora kito iji evi nango henai ukau awo nango iji dipori mirereto ra endai. Mamo ke henai hiako ke eni kajova ona ke eni mireri ta ke eni aja awo mireri ta eto pondo kando ta ke awo aja eto inda humba ta ke awo aja, enga aja nau meni aja nimo miro no enjo mi pondo atue ke au kito awo nau meni nimo amo enjo deka sija uja angato sija ejo aja, ke ena amita bere nimo da noa evito ereto miriro.

Nimo amo no enjo ta bija awo ueh mimako pondo ifo awo vujioja kito awo humbari ifo amai nimo awo aikatoa o eni amo no enjo ami nimo hito afurekatuja avombo emo pondota do eora awo ena. ninai pondo ati au kito awo nimo pondo bija kiou mane atoa nimo hena angato nongo no tofo hera amita ingitri aimo awo mai. Tapai hande eto indijo ija embavo nanai atuea heija mo namomo sija mo dekatoi fone angato anaue aja o eni angato awo nimo awo ari ujai eto kito awo nimo nuha pambuto fing sang ire uea arako ueh awo pojeto kijo aja. Horo ai awo inonota atoa ro aja ninemi kiri humbea awo ke iea amo nimonuha na da noai sija ueh mimako no enjo awo vovue vuvuru awo ninemi hito afurekatoe jo aja avombo enjo ketoa inonota inonota atoa kijo ajaeto jo osa ejo ajao ninemi awo aeh mimako amo eni amo nimo wo vuvu au nimo enjo mi nimo hito afurukatuja ro aja awo embo inonota nimo eto indiro enjo amo eto indirou evo aja. Awo onje karari ke enire awo jokaja pondo dekato eora awo aja handepande bara nango ueh vuvera evira, injimeni bera aja pure avunde atuea kito tefo nimo nuha atoejo no ke surumane embo o pamone amo miro pure ejo aj, nimo nuha tefo jamu eto no enjo awo au ingou nimo da no ai mie sija paja atue kito awo nimo awo pondo ifo vujirio awo nimo eni amo osa atoa o mane osa atoaamitabe amo enjo mi ueh keko hei awo nine no o ba taimoroa eto ninemi seniketo eah. Enjo awo vuvue aja avombo eto awo emboto pondo kando ta mirei eto ke eni awo hei ingikarana angato nongo enda umba bara amo angato inda humba ijaei amo nimo bara amo kijo ija uketo kijo ija atoa ai awo inonota inonota ninemi uja awo eah no awo sija eto amo iji enite amo aikatoa kijo inonota inonota atoa amai uja embo amo eto osa atuja nangato nongo nimo humbuto indetoa awombara amo jo osa atoaro awo aja onje eni awo jokaja. awombo afija ta ke joka ja everi mireri ta ke jokaja. Pondo kando ta ke aja humbari parari ta ke aja ke injimeni be jokaja amai nangoha enenata meni undi ami ke amai humbuto aire ora wasiri amo eha nango ka mija eto nango enda emai iji dipori miretora. Rate heako ke eni awo nangota everi mereri enda emei pambuto nagota iji hiari amai nango afija ta ke ai iji dipori ueh nango enda evi toari hare awo enda emita siari enite kainte emi oei nameni kameni nangota bo avo tapai enifu awo iji vai nango toure awo sasari ora, ore nango vuvuto di isoko ora avomboto afijata ke aja nango dekato eto evetora miretora eto wasiri afija tafo maha tafo do ore kera wasiri awo enda eh ito humboto indiea aufue awo miretora amita ke awo aja